اته پښې لرونکي حیوانات یا اکتوپوس هغه حیوانات دي څې معمولاً په بحرونو کې زیات پیدا کېګي او د خپل اا مقاومت او یا هم بقا په خاطر بعضې وخت کې بعضې مختلفو شیونو (خبره واضح نده) کې ځانونه چسپیی.